<hesitation> anuji nakke punna nganu a, punna sannang kalia a, punna <hesitation> dikua punna la lampa a perlombaang, <hesitation> a volli, <hesitation> kunjomi injo kan punna langanuki haruski rolo <hesitation> latihang, persiapang, latihangki injo allo-allo, jari punna tantumi injo anunna <hesitation> tanggalna kua <hesitation> tette si <hesitation> tette sikunjo punna nganumi injo <hesitation> allona <hesitation> sia'-sia' mki injo, <hesitation> dipersiapkanmi injo anua kalea, <hesitation> semangatki, ka bahagiaki injo punna a lampaki lomba pakunjo jari punna anguppaki juara <hesitation> ballo todoi, apalagi punna rie pialana <hesitation> rie pole anunna <hesitation> rie <hesitation> doikna, <hesitation> apalagi punna anunna todo rie intu <hesitation> sertifikatna <hesitation> injo ballo to injo, <hesitation> injo pole punna sanna a, sannai bahagiaku injo punna <hesitation> dikua rie keluargaku la minro kampungi <hesitation> kampungi, la minro mai ri kamponga boh injomi injo, sanna anungku injo karna loe naerang anu <hesitation> kanre kanreang <hesitation> kanre kanreang battu ri anu ri malaysia.